די לעצטע דריי מענטשן וואס האבן אריינגעקומען און האבן ארויסגעוואקט מיט די קאר, ס'איז יעצט דעס איז וואס יעדער קויפט יעצט, יעדער- אז דו גייסט ארומקוקן אויף אלע קארס וואס ס'פארן אויף די גאס, וועסטו זעהן אז דעס איז וואס יעדער האט יעצט, און די פרייז איז אזוי ביליג ס'איז אז- ס'איז ממש אן עבירה נישט צו נעמען